Ewa aminay aty bôka tsy de mando aminay aty fa haiao aminay aty mafana; fa izy io ndreky fahaizako io, io zao plaste- de diso manorana be zay <hesitation> kitay io, kitay io mando, ôro- ôro olo reo mahandro amin'ny kitay; lasa tsy mamasaka vary olo reo, lasa manta aby varin-dreo! mampijaly andreo zany zaka iny.